to daten dai dalan jləbək duniya dək fi baibu wai ko adak jləbək duniya bai. yadd baba uk'yayu va tləyi da yadda əmda va tatkudekchi ənku bəlan ənku blən bai aʒu fii ga kakuyu be baby kunu. aʒu tərʒəna, dək da əmda va jləmi əmda tərʒəna, tənau, əbdambe babu vatatkəda i uktlayau yadda be akchi a jləbi, biya akcha akcha akchi əfkikunu tambani akcha a nauta. aʒu aptatər, aptatər əmda va dakwau, ənda vaiku gəna achi achi əʒga adatkəli ni, achi vatatkəda i əmda lalle achi əʒga a datkəli koda ʒiya tlo, koda kada de kada yaye lalle achi eʒga adatkəli kwari ənda anayi i gali. tərʒəna bani akchi jiri sərən, aʒu tərʒəna əgba. aʒu tərʒəna labar. tərʒənak əgbag kəno atəba fi ba əmda atəba ənda atltegi dala. iri kən duno atibe babu əmda va chaptak uktlayu amaduwa, əmda chaptu uktlayu amaduwa na va bəlekchi labar, əmda abəlekchi labar gəna kak <hesitation> jlugumo yadda ba jlugumau va jlumu, yadda əbjlam vajlumu. yadda aulai va jləmu, gəlaya kwai bikwa tləkpalu. ʒmda jlamu vajlamik əmda nanu, va tatkəde əmda be babu kəba adatki adani yaye, ya jləbi də kənda kəlapiya kwari kə jləbə də kənda kəlapiya ni yada kadatki, kəba adatki a kunu tam yaye. kwari aʒu tina vandu a tutkəde əmda da aʒu kalgən bayan kalgən aʒu mai aʒu kada aʒu kada yadda be baby tamba ʒə dələp. iʒa ugjligina, kəda dunini kəla ba yadu əmda am baltegi kwari fiba koda kəda dununi yaye. kəma ke kada də kadana iri kəndəno əmda va jləmak chi adan ah maya kwai kenan. kwari aʒu yadda babu əmda va jləmenda, gəma jləbək daten. jləbək datenfa kə jləbəni, ama gama ata batu harta tabati fai, gada atə gəmsi afdani ba atə ba har əndaninchi, əmdan unguwachi ba giwu ugjlachi, don kullum əmda vərawo ilwani əmda alwala, wance kaʒa atə kameru, atə kada, atʒ kadawu chen əmda alwala. bi kwaya kəla, əmdi daskə kəla yaye əmda, jləmi be kada də kada əmda alwa, əmda alwe əmdak duniya talla akwta-gwa-gu-gwagu, to iri kəndano a kunuk tərʒəna, bikwa a kunuk labar, har dala nanu əmda va chaptakənda əmda va ʒənekchi, va ʒənekchi gada kəm, gada akchi tasagi fiba duniya a kunu. toh amma ine k2ma əmda tanidu fibabi əmda vajləmu gəna kəra, əmda vajləmu də kəra, əmda va tatkəde əmda ma ənku bəlan annku bəlanbai. ʒmda va də təktla. ʒmda va chaptakchi va təktla chi, a kuʒkuʒekchi har akchi, a kuʒkuʒekchi har akchi va vəlayi də kunuk da har dani ili bam. amma əmda udgu jləbətkuwa kak datenni tamba fiba ənda ba kusʒkuʒe əndi koda a kunu makaranta yaye, ʒmdo a kunuk jlabətkuwa kak bade gadakəm, gada aʒu tərʒəna, aʒu əlwa, aʒu am, aʒu wujər gəma kak diyak mai, gəma sawa, ʒmda ajləmi tamba aʒu bagwa ʒiya, aʒu avəlagər, tamba əmdo a jləmuni tədən da jləbək duniya. yaddabe ənku jləbək ənku jəna, ənku a kətayi, ənku a jləmi, ənku ajjəmi, gəna təna dalak daten ma'yəmək bade kəbata kaski dala ga apunobai. dolini ko kənchu ko kənchu bai, kaska dala ga badai, kəska dala ga apununi əmda a təmba gi, kə dala balatani əmda a təmbagi. so iri kənduno va tatkəde əmda lalle gafa wujurungwa, gafa əmyan gwa, gafa adatkwa, wa gafa adədəngwa, atiyau bəlan igwa, kwari va tatkəde əmda dələp bebabu əmdi ya kəti əmdəg jire, ya kətə tambatki ana yadda be babi ya <hesitation> yajləbi fi ka kula bai a kunək əmda. toh amma ʒaman tanu katawo əmda kati mana əmda ane kəra, anda ənd ilibam, ənda ili bam, ta kati basi gutegule, i danka bai, dalani i danka bai, wujurak tamba əmda tlana gi vaiki fi bai, fik daten fik nanguwa yaye tanu əmda ajləmu kwari. əmda alagu, ənda aska əmdi dalabai lalau bani əmda dalau bai, gada kəm gada fiba ətfi kunuk əmda da waskəkə ətkwa dək gam'ya balata. gadau ʒa va naidu nanu.